Eee la boribory ny boite ee! la misy i voavoatenga amin'ny tangna avao ka fe misy avao koa i ilategna faha azy reo, la boite koa i lavalava da fa misy mipetaky agnaminy eo avao ny famoha azy, ohatsy af mamoa saridiny io lafa mipetaky eo avao.